हाथों थै अछा धूणो तै पाणी थै हाथ गिला कन फिर साबुन लगै अच्छा से हाथों तै रंगण हमर उंगली नाखून हथेलियों बीच भी साफ करी तै साबुन इस्तेमाल से रगण कम कम अपड हाथों थै बीस सेकेंड तक रंगड